أتوقع، ممكن لأشخاص إنهم يغيروا على مصائرهم، و كيف؟ يعني مثلا زي الصدقة- الصدقة معروفة إن هي تغير القدر. لكن في بعض الأحيان. اللي مكتوب- مكتوب، بس والله.